Tangəlang, zhanghəu, mətləu, makər, fwaɗəu, tufəu, kwah, məɗəfa, chisəu, dla, kuma, kwabəzhang, kwabəmətləu, kwabəmakər, kwabəfwaɗəu, kwabətufəu, kwabəkwah, kwabəməɗəfa, kwabəchisəu, kwabədla, mətləkumnyi, mətləkumnyi parnya zhang, mətləkumnyi parnay mətləu, mətləkumnyi parnya makərəu, mətləkumnyi parny fwaɗəu, mətləkumnyi parnya tufəu, mətləkumnyi parnya kwah, mətləkumnyi parnya məɗəfa, mətləkumnyi parnya chisəu, mətləkumnyi parnya dla, makərkumnyi. Makərkumnyi parnya zhang, makərkumnyi parnya mətləu, makərkumnyi parnya makərəu, makərkumnyi parnya fwaɗəu, makərkumnyi parnya tufəu, makərkumnyi parnya kwah, makərkumnyi parnya məɗəfa, makərkumnyi parnya chisəu, makərkəmyi parnya dla, fwaɗəkumnyi. Fwaɗəkumnyi parnya zhang. fwaɗəkumnyi parnya mətləu, fwaɗəkumnyi parnya makər, fwaɗəkumnyi parnya fwaɗəu, fwaɗəkumnyi parnya tufəu fwaɗəkumnyi, fwaɗəkumnyi parnya kwa, fwaɗəkumnyi parnya məɗəfa fwaɗəkumnyi Fwaɗəkumnyi parnya chisəu, fwaɗəkumnyi parnya dla, tufəkumnyi. Tufəkumnyi parnya zhang, tufəkumnyi parnya mətləu, tufəkumnyi parnya makər, tufəkumnyi parnya fwaɗəu, tufəkumnyi parnya tufəu, tufəkumnyi parnya kwah, tufəkumnyi parnay məɗəfa, tufəkumnyi parnya chisəu, tufəkumnyi parnya dla, kwakumnyi. Kwakumnya parnya zhang, kwakumnyi parnya mətləu, kwakumnyi parnya makər, kwa kwakumnyi parnya fwaɗəu, kwakumnyi parnya tufəu, kwakumnyi parnya məɗəfa, kwakumnyi parnya chisəu, kwakumnyi parnya dla, mə məɗəfəkumnyi. Məɗəfəkumnyi parnya zhang, məɗəfəkumnyi parnya mətləu, məɗəfəkumnyi parnya makər, məɗəfəkumnyi parnya fwaɗəu, mədəfəkumnyi parnya tufəu, məɗəfəkumnyi parnya kwah, məɗəfəkumnyi parnya məɗəfa, məɗəfəkumnyi parnya chisəu, məɗəfəkumnyi parnya dla, chisəkumnyi. Chisəkumnyi parnya zhang, chisəkumnyi parnya mətləu, chisəkumnyi parnya makər, chisəkumnyi parnya fwaɗəu, chisəkumnyi parnya tufəu, chisəkumnyi parnya Kwah, chisəkumnyi parnya məɗəfa, chisəkumnyi parnya chisəu, chisəkumnyi parnya dla, dləkumnyi. Dləkumnyi parnya zhang, dləkumnyi parnya mətləu, dləkumnyi parnya makər, dləkəmnyi parnya fwaɗəu, dləkumnyi parnya tufəu, dləkumnyi parnya kwah, dləkumnyi parnya məɗəfa, dləkumnyi parnya chisəu, dləkumnyi parnya dla, arəu. Arəu ana zhang, arəu na mətləu, arəu na makər, arəu na fwaɗəu, arəu na tufəu, arəu na kwah, arəu na məɗəfa, arəu na chisəu, arəu na dla, arəu ana kuma, a